هوايتي المفضلة العب طبي، تعجبني الطبي كرة القدم - لانو ابذل جهد كبيغ، ويعجبني اعمل تمريرات حاسمة اسسيستات ، ومن اكول احس بفخر، واحس انه عدخدم تيمي عدساعد -ولانو لعبة جماعية فطيبي كلش